<noise> I biby iaby reo tena marigny mampianatra taranaka ka raha antsika olombelogno kôa. ôhatra karaha akôho zaô, zi-i-zanany ndray kô fô to nde magno hizy aminje antsôviny zanany ndre asegny <hesitation> m-miaraka aminazy ake. De mahay zanany ndregny, zanany ndregny kôa miteraka andro hafa aminje to nde ôtômatiky zaigny to nde manaraka raha nampianarin-dreniny kôa. Ohatra karaha piso zao <hesitation> mampianatra an-janany kôao izy hamogno valavo.fomba fanendrigny valavo-mande manindry valavo odinkodigny amy tragno regny to nde ampianariny zanany. Zanany aminje kôa fa maventy to nde mahay.